والله أنا عن نفسي ما أعرف أسبح أصلًا، يعني السباحة هذي في بيني وبينها مشاكل، في مشاكل في وزني عشان كذا ما أعرف أسبح، <hesitation> بالنسبة إني أعرف أطفو فوق الماء أنا ما أعرف أسبح عشان أعرف أطفو فوق الماء، يوم ما أعرف أسبح إن شاء الله أبقى أرد على سؤال إني أعرف أطفو فوق الماء والا لا، بس <hesitation> السباحة ما أعرف أسبح أصلًا من الأساس، <hesitation> السباحة طبعًا تعتبر شيء مميز جدًا شيء رياضة مميزة بس أنا ما أعرف أسبح.